أفضل أروح أشوف فيلم وحدة لين الفيلم يعطيني فرصة أعيش القصة على طريقتى وأقدر أركز على كل التفاصيل من دون ما أحد يشتتني بعد، ممكن أختار الفيلم اللي يناسب مزاجي، أما الغداء وحدي يكون زين، بس أحيانًا أشعر بالوحدة.